Indraiky haly e, maharay hafatsy miafy baka amin'ny mpandefa tsy fantatsy ny mpitsikilo anakiraiky ty Io hafatsy io ô da ahita tsiambara-telo momban'izao fikambana zao Da tsy maintsy miady say sy nikaroky i mba ahafahany mahafantatsy hoe ino ny vahaolana tokony ho raisiko amin'ity tsiambara-telo ity, satria raha vao mipoaky io da mety hiteraky olana maro mety tsy ho voavaha ko